Ko'o ko'o ñu'u ko'o ko'o ko'o ñu'u ka kajatiunganá ve'é ñua kua ka yeéna jin esté inka inka taka ko'o kaá ko'o plástico casi tu tu xaán jatiunna ko'o ñu'u ku ja kajatiunna ñua ka yeégana jina'ana yuan ka jatiunna nu kayeéna.